सोया चंक टोफू जैकफ्रूट कटहल मशरूम काबुली चना दालें और बीन्स पनीर सोया कीमा यु यन च की मांस के बदला मा खाई जा सकदी